No ka hoʻomalu maikaʻi ʻana i ke kino, ka noʻonoʻo, a me ka naʻau, he maikaʻi ka ʻimi ʻana i kekahi wahi maluhia. Ma hope o kēlā, e hoʻomalu ʻoe a hoʻomālie ʻoe i kou pana puʻuwai ma o ka hanu ʻana. A leila e noʻonoʻo i kekahi mea e kia nui ai ʻoe ma ia wā nanalu a ia wā hoʻomaha.